سُوٛ اوس تتہٕ پاسومٹ۔ اَکہِ دۄہ گوٚو سُہ جنٛگس منٛز تہٕ جدوجہد دوران ییٚتہِ أمۍ سُنٛد کھۄر مُڑِتھ نارٕ کِس بانَس منٛز پیوٚو۔